Lay fikafika andrahoina sakafo na somary kelikely vôla fao tia <hesitation> fao tsy hiôva lay hatsarany de laoka anao hiala antrano tokony soratanao ino raha jiaby tegna ilaigna am'le fandrahoina sakafo de ianao kaofa mandeha bazary mandeha magnontany à gauche à droite de ampitovizinao hoe aiza ny môramôra de mandeha am'lay môramôra de lay tegna ilaigna am'le sakafo andrahoinao fao zegny vidianao fa tsy raha jiaby ake.